Yä'ki tzu'kämä wijtyajpa conejo, jenä mi mye'tzyaje ku'tku kyä's kyä'syajpa säjkä ay, kyäsyajpa säk'une', kyä'syajpa estee rabano, todo lechuga, jete mye'tzyajpa conejo' ja'ku kyä'syaju tzu'kämä, jete witpujtyajpa y este witke'ta tziji' je'tij tzu'kä'mä witpa, este mi mye'tze kashi, kasyi mama o kasyi une' ja'ku kyä'su, jet'pi'k a jet'pi'k ku'tpa ja'ku tajsu je tzyek y jete mye'tzyajpa ja'ku ku'tyaju cada tzu' este mimä mimä myetzyaj kasyi kasyi'täjkojmä jenä jenä täjkäyajpa yaj.